Karazana zava-maneno fantatro indray an, <hesitation> piano a, sy ny gitara, ny sodina, ny valiha, <hesitation> ny <hesitation> akordeona, ny <hesitation> saksofona, <hesitation> izay angambany. Ny iokolele. Ny kabosy, kalimba. Izay.